ⵀⴰⵇⵇⴰⵏ ⵜⴰⴽⵉ ⵎⵓⵀⴰ ⵙⵉⵙⵜⴰⵏ ⴷⴰⴽⴻ ⴽⵉⴻⵙⵉ ⵎⵓⴷⴰⵇⴰ ⵀⵔⴻⵜⵉⴳⴻⵏⴻ ⵡⴰⵍⴽⴰⵙ ⵀⴻ ⵜⴰⴳⴰⵏⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⴷⴻ ⵇⴰⵀⵉ ⴽⴰⵀⴰⵡⴰⵙ ⵢⴻⵜⴻ ⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⴻ ⵙⴰⵀⴰⵡⴰⵏ ⴻⵏⴷⵉ ⴳⴰⵍⴰⵏ ⴻpⵔⵉⵍ ⴻⵙⵡⴰⵏⵏ ⴳⴰⵎ ⴻpⵔⵉⵍ ⴰⴷⴷⴻⴷⴻ ⴰⴷⴷⵉⴼⵉ ⴻⵙⵙⵓⵙⴽⴰⵔ.